Mi anndi ni e duniyaaru un wawaay un heɓa cholli ɗuɗɗe, to unyi un limaay ɗe, ɗe hewtay ba ɗemle ujineje nayi e ɗe ladde e ɗe wuro ɗe fuf e ɗe ngodi.